Na ka thom të vërtetën, ghrupin e skolinës ngë di të… ngë di të e bunj, kur ë çë vishem me vjersh, çë ka ndërronem, çë jam ndërruar çë ka vete te ndo martez ë tata çë… çë më lidh skolinën, oppuru nusja jime, çë ajo e mësoi, ma u ngë kam e mësuar kurrë, pra‘ vuri midhema se ngë se ndutu vishem ashtu, per cui, ngë e kam l’esigenza të e mësonj.